<hesitation> Ho anahy manokagny zany sarotry be aloa, ohatry hoe zany biby samby hafa fa mety indreo samby indreo ,ohatry anisika amboa samy amboa, mety manakevitry evao indreo, na hoe piso samy piso fa raha ohatry ka anisika hoe piso gn'apianatry gn'amboa na amboa gn'ampianatry gne piso, mety sarosarotry evao angamba iza raha e fahitategna anazy izy.